ہفتے وچ لوک عام طور تے کئی طرحاں دے سنیکس کھان۔ اے سنیکس اک بندے دی پسند تے عادت تے صحت مند چونا تے انحصار کردے نیں۔ کچھ عام سنیکس دی فہرست تے انہاں دی تقریباً مقدار: ہفتے وچ دو تین وار، پرتی وار تقریباً پانچ سو گرام، سواد تے کرنچ نال، پر ودھیرے تیل تے نمک کارن صحت لئی کٹ انوکول۔ سموسے جاں کچوری ہفتے وچ دو اک دو وار، پرتی وار دو پیس، گرم گرم تے چٹنی دے نال سواد دی، پر تیل تلے ہون کارن ودھیرے کل کیلری۔